मानव जीवन बहुत ज्यादा जरूरी है मानव जीवन को मोल एक गहरा और दार्शनिक प्रश्न आए। इसको उत्तर अलग अलग दृष्टिकोणों से अपन अपन अंतर से आदमी देख सकत है। यह सवाल न केवल व्यक्तिगत स्तर बल्कि। सांस्कृतिक धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण मानो गओ है। जीवन को मोल इस पर निर्भर करत है कि हम्मे इसे कित्ती सन्दर्भ में देख रहे हैं। अधिकांश <noise> धर्मों और आध्यात्मिक परम्पराओं। में जीवन को एक अमूल उपहार मानो जात है। उदाहरण के लाने हिन्दू धर्म में जीवन को आत्मा की यात्रा या हिस्सा मानो गओ है जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्कर से गुजरत हो इसी। तरह बौध धर्म में जीवन का उद्देश्य शांति और निर्वाण प्राप्त करना होत है। जीवन का उद्देश्य जीवन का मोल केवल शारीरिक अस्तित्व से अधिक होत है। यह आध्यात्मिक और मानसिक विकास शांति प्रेम और दूसरों के प्रति दया और करुणा में निहित है। कई दार्शनिक मानत हैं जैसे कि हमनें भी मानत हैं। कि जीवन का असली मोल हमारे उद्देश्य और प्रयासों में है न कि केवल सांस लेने में।